Jélⱥ ngyy júu xí re lí juó’ ere guá’ ná kö í’ kieera, köö mý guíi kieera kö, jötu jná lýna jö ajia’ relí ju´’o ere gana lajy sún jmí kie’ lɇ edse a dse ngýna mý guíi lýna jná kí la’ jöne dsa bá jná jmⱥⱥ ra í’ dselilíi ná lajý edse ngý ná jmⱥⱥ ra í’ dse li líiná lajý e jmⱥⱥ ra, dsa lilíná lajý edse jíiná kö’ jö ajia’ relí juó’ ere gana lɇ lajý edse kä dse jíiná o la jy edse lÿ’ ná o lajy, kié í’ kieera bá e jmⱥⱥ tá la’ lý jná, ajia’ ä re lí juó’ ú ere lí lajy sún ela re lɇ lǿ´ñee mⱥⱥⱥ jí lⱥ. Lakú xen kö’ ere jmⱥⱥ ra köö ea jia’ dxǿ kö’ jö nára ñǿ’ í’ kieera míi ná jö xa köö eajia’ dxǿ my jmⱥⱥ r ajan ú’u’ ná jan küu’ ná, jan jööra, jan ixen kieera ro’ jötu ej¨lýn jná jö ne e <hesitation> e dseli kúú’ dsira <noise> kÿy lajy e lýna o lajy e jmⱥⱥ ra jan i kiäna xiru xena e my jmⱥⱥ ra e dse ngýn gá í’ lajyn ixen i juá’n kiéra jö lýn jná e yⱥⱥ’ ná edseli kúú’ tuu’ dsira jö e la lɇ e my jmⱥⱥra, lajy dsoo e my jmⱥⱥra ro’ kí dsoo bá jö e jmⱥⱥ’ xíi’rá lajyn ikiéna.